لوړې تمې، کله چې په سمه توګه تنظیم او وساتل شي، د شخصي بریالیتوب لپاره یو پیاوړی هڅونکی کیدی شي. دوی کولی شي د باور، هڅونې، او د مسؤلیت احساس زیات کړي، چې په بالقوه توګه د غوره فعالیت او لاسته راوړنې پایله لري.